Ein de elãwo ne mi wu wo be mia ba nye nuɖuɖu ne mi mia ɖua, leke miawɔe ɖu kaka ye ma nenemi aye wa zanvi lo <hesitation> elãviwoa, ne mi wui nenema, ekewo miaɖu gbewãgbe kpoa, miɖuna wawo. Kpetɛ mlɔewoa emletɔ mletɔwoa, mi tsɔna wo keŋ, mi tsɔ na wo dana ɖe edzo nu, eye mi mena wo. Ne mi me woa, ekewo mi le ɖuɖu trolotroloa, kaka ava vɔ ne mia, emɔwo ƒuna, wo bina, wo ƒuna. Ne ebi, ƒu nenema, mi gba va nɔna ka eŋti, gba nɔ na ɖoe zɔa nu ke eye metem gba va gblena ne mi o. Ne mi gba trɔ le ɖo zoa nu kakakaka kpoa, e mi nɔna eŋti kam anɔ ɖuɖu, mi nɔna eŋti kam anɔ ɖuɖu kakaka kpoa, eva vɔna ne mi keŋkeŋ. Lãviwoa nenema mi wɔnawo tsaƒe be tem nɔ nɛ ne mi dzidzi ɖea, yema loo. <hesitation> Lãviawoa, <hesitation> ekawoe ne mi wɔa be nyana ɖuɖu ne mi o? Lãviawoa, ne mi wɔe nenema, mi siana ɖewo, ne mi siea, enye na lãhɔ̃hɔ̃ tɔgbe ne mi. Ne xɔ va le ɖa nua <hesitation> enyona, yee ne mi le ɖuia, enyona, enana mì lãmesĩ. <hesitation> Meme ku siasia, ne mi me k- k- k- k- kea, sia mewo, ne mi le ɖu woame evea enyona ye be dena mia dzi loo